أكثر الصفات اللي تعجبني في الأشخاص، ولا في الأفراد هي الصراحة، نحب الإنسان يكون صريح، يعني <hesitation> نحب- ال- الصراحة ما نحبش الكذب ما نحبش النفاق، ما نحبش الإنسان يعطيني معلومات غالطة، والا حاجات غالطة تنجم تغلطني، بالعكس نحب الإنسان يكون معايا صريح يعطيني معلومات صريحة باش نعرفو شنوا يعني علاقتي معاه ها الإنسان هاذاك كيفاش باش تكون، أما العلاقة المبنية على الكذب مهما طولت اللي هي باش توفى.